Yaja yave ketiyave avion pe, javoi yamboipi yaeka <hesitation> yanderenda erei yande amope yaipotareve yaguapi iru va jendape jaema yaesa rambueve jokuae yande yandembaeako jaema ou iya ovae yandeve yave mbaepa yaeta jaiñomakoyande yaporombeteta yaeyeta jenda supe jare yaetako supe iñiro vaera yandeve jendape yaguapi ñaivae javoi ñamiita yande yande rendapei